ଆଠୋ ନୁମ୍ବର ଵିଶରୀ, ଅପନୋଂ କୋ ମୁନନେ କୌନୋଂ ଆଶେ। ଅକ୍ଟାଗୋନ, ଆଠୋ କୌନୀ ଅକ୍ରୁତି, ଇନ୍ଫିନିଟୀ ସିମ୍ବଲ। ହୋଡିଯାରେ ମଧ୍ଯୋଂ, ପାଁଚ କୋ ଇଂଗ୍ଲେଜ ଵା କହ ଜାଈ ପାରେ। ଆଠୋ କୌନୀ ଅକ୍ରୁତି, ଅକ୍ଟାଗୋନ।